بفظل إنه أعيش في عالم خالي من الفقر؛ لأن الفقر يؤثر على حياة الناس بشكل كبير ، ويجعلهم يعانون من عدم الحصول على احتياجاتهم الأساسية ،إذا كان العالم خالي من الفقر يمكن إنه الجميع يعيشون بكرامة ،ويتوفر لهم التعليم ،والرعاية الصحية ،كما إنه التلوث أيضًا مشكلة مهمة، لكن العيش بدون فقر يعني تحسين حياة الملايين.